<hesitation> menuru'ku nakke iya injo sayurangnga nu hatanga ri uppa <hesitation> anu conto na injo pippisi, injo pippisia injo na saba hatang i ri uppa ka pa hosi pi nampa timbo injo, <hesitation> ngura isse injo pippisia injo, <hesitation> nampa injo pippisia nu ri anua ji timbo nu anu ri kaju nu matea mo kua' injo biasa a'timbo injo, nampa nu langkara ki a'nguppa kaju nu mainga ri ta'bang injo, injo pun nu maenga ri ta'bang biasaa rie kaju <hesitation> biasa to tala na timboi pippisi <hesitation> injo todo sayuran anua injo <hesitation> pakis a hatangi uppanna na saba nakke nu a'biring tamparanga mantang, na saba injo pakis a ri anua ji biasa timbo, ri tana-tana lembab a, na nakke ri tempa'ku batu karang ka a'biring tamparang ki <hesitation> nampa injo pakis a memang iya weih ka punna ri tumisi injo ri tumisi i ka atau ri pallu erei nai' beih nu'sipa mentodo iyayya mi isse inj-njo hatangi uppanna, na tampa'ku lere kunjo ri anua injo ri tana-tana <hesitation> tempa-tempa <hesitation> lerei ri bulu'-bulu'a <hesitation> kunni biasa a'boja kunni mae-biasa a'boja kunni mae ri pasarayya ji ri uppa, injo pung biasa langkara i a'balu taua ka lerei lerei anua kunni mae bulu'bulu'a.